Ny elo dia ahitana <hesitation> tahony, lambany ary ireo vy kely ipetahana sy ivelaran'ilay lamba. Maro karazana sy samy manana ny bika aman'endriny ny elo. Misy ny lava taho, tsy mety aforitra. Ary misy azo aforitra ho fohy sy mora ampirimina any anaty pôketra.